بشوف إني شخص سيء واجد في السباحة، ما بقدر أسبح لوقت طويل أو أكون طافية على المي لوقت طويل، واجد فاشلة في هاد الموضوع، ودي أتعلم السباحة، حتى أكون صايرة شاطرة فيها، بس ما قدرت أتعلم هاد وأنا صغيرة.